چیلي د امریکا په نقشه کې د غرونو د لړۍ په څير غزیدلی هیواد دی. د چیلي پایتخت سانتیاګو دی، ژبه یې اسپانیوي او مذهب یې رومن کاتولیک دی. د چیلي مشهور یا ملي ګل د غرني غاټول په نامه یادیږي. د چیلي خلک د کباب، واینو او انګورو ډير شوقیان دي. همدارنګه چیلي د سرو، سپینو او مسو معدنونه لري.